Kutinyan nyeteh kipachon kutih kipachon akah akwa akitinih kiteh nyinih kyonyorchan kikyonyorchan tinih cha mining wolonyeteh doh nyohnyinih ngalolan angalolan doh kutinyan nyeteh kokay anyetteh nyinah miton tkwul ngoh kany mominyeh hyaiyondeh angah nyoh wayaka la lendeneh amaminyeh nyete nyoh kyonarchan anyete nyon kyochirechan meminyeh kitangah chirekutanan knyeteh nyetteh nyoh ngalolon kokay ngon kokay akimitoni akimitonih lenyonih meminyeh kitangah nyoh ktasayh nyoledah lendaneh kchonich chik lenyonih mitan nguh nyeteh chikpat ngalanenyan nyeteh pat chik aamaminyeh kitangah nyoh mwoah lah lendeneh nyoh ropropan la ewoh atah nyeteh pat yeh kutin nyonih akanyil nyuh konyorchan tinih kileh kany tinih tinih kipit ngunyih anyorwan yonin meka anyorchan nyonih alah menyetteh nyonah hamonah key kookay monangah kyonyorcha angak menyetee nyini kinyorchah tinih kyochir chan nyo kamaminyeh woloh kotastonah angah noh kanyonih nyinah komitan konar chan nyeteh aku ngula lenyan nyoni doh doh doh doh doh doh doh ngoh kany free lenyonih kutinyan nyonih pat lenyonih lenyonih nyeteh konyorwon amaha nyorchih lenyonih yeteh kyonyorwan achameh keyh pat looh nyeteh nyoh ngololan letinah letinah kyonyorwan angalalan kut angalalan nyuh lek nyini kongololan nyinlikuh nyinih ngalanatenyan nyonih doh letinah kyonyorwan maki kangala lan nyonih doh lenyonih kokay mpaka nyehtehleh yeh pat mitan ngololay kokai lenyeteh doh doh doh kumih to kumih pat parochin lenyonin doh lenyonih mitan lenyoni pat kokai ngoh ngoh mgoh ngoh tyondanyin pah lenyinih mitan pat ngoh ngalatenyih doh lenyonih. Kiluhkuenyan ombo wolo lehtinah kyanaagh akowanah kyachaman kihngulahtanenyan lenyonih aai kyonyorwan nyah anyorchan atinih kangalal lenyonih pat doh kohkai doh doh doh free mihtan pat nyoh ngoh ngalahnatenyun aai mekahchemutyenyah nyonih pat letinih kyohnyorwan mbolo wolo kyonyorwan anyorwan ngalahna neteh lenyeteh lenyonich kokoi lah doooh mpaka mwishah nyinih mitahngahloneyeh pat ngahlonah lenyonih kilughenyah nyeteh nyinih ongoh fononah meminyeh kilughah angah nyoh konyorwahhooh minyeh kilughen wolo lakini nyeteh nyoleh nyinyan leh pachondeh mwoenyih lah pochon achah ochon yenyuh kilughenyan nyeteh nyinih mihtah ngololay.